अस्या प्राणीमद्दी वर्जिनिया ओपोसम असा एक प्राणी आसा जेका पोसूम सुद्धा म्हुंटात। ह्ये ठांटॉसिस रक्षकात्मक प्रकाराच्या सगल्यां बरा आसा उदाहरण जाआवक येता। तेंचा नाव चा अनिक एक मीनिंग जाता ता म्हणजे असा कि पोसूम खेळप म्हणजे मल्ल्याच्या नाटक करप म्हुणों तेंका पोसूम नाव ब पडलां जाआव येता।